<hesitation> أكيد نعتقد إن يجولوا لي إنك إنت شخص شخصية طيبة بعد أو هو وك <hesitation> إنسانة هكي جميلة، تعطي كي روح طاقة إيجابية بنفس الوجت عفوية جدا وإجتماعية ومعاونة للناس <hesitation> وكذلك يعني غامضة شوي يعني شخصية غامضة جدا.